Canjaaⁿꞌ tjoomꞌ cwilꞌayoꞌ tsꞌiaaⁿ na cwilatjomyoꞌ na na nlcwaꞌyoꞌ sa̱a̱ mati waa cwii nnom ꞌnaⁿ naquiiꞌntaaⁿ canjaaⁿꞌ, canjaaⁿꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ quia na waa cwii nnom ꞌnaⁿ na ndyowindyooꞌ na nntsꞌaanaꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ jooyoꞌ cwilatyuaaꞌyoꞌ na cwilatjomyoꞌ chaꞌtso nnom nantquie na nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌndyeyoꞌ xjeⁿ na nncweꞌntyjo̱ na nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ cwii nnom ꞌnaⁿ na jndeiꞌnaꞌ.